So a yiɗii wuro maaɗa wona wuro taskitiingo walaa <hesitation> jiiɓaare, walaa jijjiire, e ko nanndi non. So wona kuuje maaɗa yo taskitoo-ɗee <hesitation> nokkuure. Wona kala nde maran-ɗaa haaje a hoosay huunde fuu, a anndi to a resi huunde nden. Nden taa resu kuuje ɗuuɗa e nokkuure. So a ɗuuɗɗini kuuje kam nokkuure nden nde wartay nde ɓiɓɓake. Ngam non <hesitation> ɗum dattinay.